غاح اشوف الناس اشون عيشة واشون كانت الطبيعة واشون طاقو يعيشون بهذاك الزمن واشنو الالات الي كانو يستخدموها حتى يعيشون واشون كان اصطياد الفرائس من ناحية اللحم اشون كانو ياكلونو ويا نوع من اللحوم كانو ياكلون واشون كانو يقضون يومم وبليل اشون يعيشون.